गिटार एक विदेशी वाद्य यंत्र होला और एकरे अंदर बहुत दमदार आवाज आवेले। एकरे काम कईले के तरीका ए होला कि एक लकड़ी के खोखला उपकरण होला जेपे हैंडल से लेके सर तक तारन के लाइन लगल रहेला। और अंदर खोखला वाले जगह पर ऊपर के ओर थोड़ा छेद होला ताकि जब तार से आवाज निकले तब उ एह खोखले जगह से होके बाहर जाए ताकि उ आवाज जादा देर तक गूजे और जादा बढ़िया से सुनाई पड़े। ए यंत्र के बजाय के खातिर हाथ से तार पर मारल जा ला या तार के <hesitation> हिलावल जा ला। जब तार हिले ला तब ध्वनि उत्पन्न होले जौन हम्मन के कान तक पहुंचले।